Ari kchunik chu ch'ajb'al s-aaq mu chu ch'ajb'al qq'aab'nin rchek kum nim kuj rtoo' rech qa qriq yab'iil i xuq kee rii qi ki'qch'aj ri s-aaq mu che ju jutchkun chqe rech ri'tiq ch'aaj i teqesaj ri tz'iil mu xtiqesaj cheri jroq tiq choop ri qa utz chriij riq q'aab'.